Mam mam mam zi'an, la san dɛna betting la ti ba ita la, a de la sɛla n wa'am na ti a sagum kɔmbipɔɔlegɔ ge basɛ ti nɛreba dikɛ ba ligeri ka'asɛ basɛ tiŋa yoo. Beni zuo, zo'e zo'e ni ka di. Ba san iŋɛ ta ba'asɛ waabi zo'e zo'e ni ka di. N yeti nɛreba pia puan, nɛra ayima ma'a ta'am di. Ti eŋa me n pugum di la, fu san ka maasum a wan le dikɛ a ligeri la za'a waabi le maan le ka'ɛ iŋɛ bini. Kɔmbipɔɔlegɔ zo'e zo'e nanana ka boti tuuma ge nyaa ni te'e zi'a. Fu san kiŋɛ zisesi ti ba yu'use ti ba ita bala betting, ba nyaa ni kɔ'ɔm lagesɛ zi'a la bilam kɔ'ɔm bisa boole ka ba'asa. Booledina san ŋmɛ ta ba'asɛ ti ba loŋe ina ti dini ŋmɛ ta ba'asɛ ti ba loŋe ina. Ge ti ba me kɔ'ɔm tara ligeri la kɔ'ɔm basera bini. A san nyɛ 1 cedi, q tari yɛ'ɛsa la bilam. la dagi ma'a. Hali sɛba kuraa dikɛ la ti la dɛna la ba tuuma n kɔ'ɔm bala. A san kɔ'ɔm nyɛ lagefɔ fiin, a tari zɔta yɛ'ɛsa la bilam. A san kɔ'ɔm nyɛ lagefɔ fiin, ti a tari zɔ kiŋɛ bilam ɛɛn hɛɛn. Mam zi'an a wa'am la sageŋɔ la. A dagi sum bunɔ. A a de'e sɛla n yeti a sagum kɔma.